Ya kalau menurut aye mah ya kalau buat ulang tahun bocah yang dibilang ideal itu ya minimal sih harus ada namanya acara badut sih, ya itu iya namanya badut ngebadut kan itu gimana enggak lucu itu bocah pada seneng semua kan kalau sudah ngelihat badut ya kan kadang kadang ketawa ketawa ampe kebahak bahak dah tuh bocah kalau sudah ngelihat badut ya kadang nangis ada yang ketawa, kadang kadang kalau ngelihat badut. Nah itu dulu juga kita pernah itu bocah ya ulang tahun, minta minta badut di cuma ya kita namanya biaya juga enggak ada itu buat namanya acara ya syukur syukur ada kue ulang tahun menurut kita mah ideal ya cukup ada kue ulang tahun aja sama bisa ngundang teman teman dan makanan juga ya kalau bisa mah ya yang menurut kita yang ngenyangin tuh buat acara itu yang ngenyangin aja dah gitu kan yang ngenyangin buat bocah bocahnya ya kayak snack snack nya gitu kan isi isinya itu jangan sampai enggak ada isinya ya berabe lah kalau sampai isinya sama satu dua mah ya enggak ada enak enaknya gitu kan kasihan tuh juga, yang pada ngado gitu ngado juga tak harga yang lima belas rebu diitung cuma tiga rebu tuh makanan malu kita kadang kadang intinya ya kita harus melebihi dari kapasitas dia ngado dah gitu kan. Ya kalau kita nggak begitu mah gimana ya dibilangnya ya kitanya juga keluarga malu gitu, namanya anak ulang tahun ya kita siapin ya gitu kan kueh juga, namanya ya kue nggak usah yang istimewa istimewah namanya ada lilin yang bisa ditiup dah gitu bocah namanya ya, udah cukup seneng ya itu menurut kita ya cukup cukup ideal dah, paling resep dah tu bocah kalau dah begitu juga, ya kalau aye mah ya buset deh samber bledek dari kecil sampe sekarang boro boro dirayain ama orang tua, iya dah ya kita mah namanya juga kita dititpin ama ama nenek diurusin dari kecil tu ama nenek kita gitu kan, ya kan nenek juga nggak tahu namanya kita ulang tahunnya kapan kapan ya orang tua juga ya pada gimana gitu kan dibilangnya ya sampe sekarang pun juga dibilangnya ya belum pernah dah kalau bicara orang tua ya gitu dia pada pada nggak ada yang pada pada peduli kali gitu ya dibilangnya gitu, ngrasain sih sekali sekalinya dari ya temen SMP aja itu niup lilin itu dibawain kue jauh jauh dari jakarta itu kue ulang tahun iya, dateng dari jakarta pada dateng suruh niup lilin ya itu doang dah baru ngrasain kita ya namanya ulang tahun. Dirayain ya belum pernah sih dibilang tiup lilin kue ulang tahun ya udah seumur hidup aye mah, ya rasanya seneng banget itu kalau udah dibilangin mah udah nggak kebayang dah itu ampe ubur ubur udah nggak bakalan ini dah itu.